Īṉi ṉduó̱k aĺuĺu, n̄kọd ntok- eyen amou n̄wo̱ iisuk tie ńto̱m, ṇkṕo̱nuto̱n ḱop se n̄wó ntan idaha ini emi idehe se áfo áwile mmile ókpo̱so̱n, ben nwed ófo likód ái̱á anun idaka āke ben nwed ammo̱ alitie ako̱d, ami nśuk nkpo̱n nno anye, nsuk ńkpón úto̱n nsu̱k ṉṉo̱ anye, nńye nóhá anye amakod nwed ade imá nkud nwó ke alád ini sa̱ ade ke idaha ini ade ake de se agwo aduok alulu. Nńa aẃo ańye dókádo, ké súo̱k nn̄ah, anye aladakida akesuo̱k ańńa̱h, m̱ma nkud nwo ke annah akpe̱ne̱ koō, ami nun ke kod aṉye, nw̱ọ anye nun litie ko̱d-nwēd áfo̱ ke ami mma linno̱ nta̱k ñke wõho̱ fién ká kéśuk nña̱h, ke nkewo̱ akesuk annah mm̃an atode i wuo̱ afo ánúṉ aléhé ade se afo áka̱la̱ ṉẃed ade akod anye, ala nun iieke ida anun ali toho akó̱d nwed ade, akod nwed ade tutu ańye anu̱ṉ owo ini se ańye̱ alakada akpón nwed ade ańye amo oṉũ alaḱada ikpo̱n itie nẃe̱d ade, áde anye ajem̱ ñḱpo̱ se ánye̱ áṉám ké úfo̱k ubo̱m se̱ aṉye alidia. Ala anun inam ádeam̱ námade, inñm ade̱ áǵwo ini se anye awidia nkpo anye la nun idia, anun ákó nto eka ammo, nto eka ammo eńu̱n ekéné édia ém̱m̱a edia ade kpede áke̱de̱ ké ubakásen, ám̱a áde ugweme ana am̱m̱o ekesu̱k enah naha nke̱w̄ọ ám̱m̱ọ enah ade amasuk inam ńtele̱. nnúwi anye alanuk inam nkpo anu̱n ádia nna makud nwo ke ami a itiáltá nnáwo ḿḿn elóhōk ke Agwo ini se ekpedu̱k ufo̱k ke egueho̱ aba esien ke eje ami akum, ám̱m̱o̱ elóyo̱n ikop ujọ eńun éṉo̱ mi èṉ śe ami ñlio̱ho̱ m̱báhá ini ndúṉk álu̱lu̱ áde̱dẹ